El dos mil i ventiunu me trai tolos ençonchamientus, la genti golviendu-si loca enos comercius, los afechamientus delas comuniais autónomas, los estaus d'alarma... Menus mal que el dos mil i ventiunu hue l'añu que llegó el mi mejol amigu, el perreti, Haleu se llama i m'alegra la vida enque me lo enllena tó conos sus pelánganus. Peru lo quieru muchíssimu al hoíu Haleu!